Raha om sääne asi, et ku kõigil olõsi tuud sama pall'o, sis muutunuq tuu ebäväärtüslikus ja tuud es olnuq tegelikult mitte kellelgi.